Zuai ŋá- ŋá gɔlɔŋ- ŋá dí kɔ́lɔŋ dí maa félai. Maa ŋuŋ kwa pâi kɛ̂i dîa díkaai a pîlaŋ sua. Da kɛ́ dîa pîlaŋ sua, dí maa félai da tɛɛ nɔ́, da ni ŋa da tɛɛ nɔ́ yɛ̂ɛ ŋɔni. Zuai dɔnɔ ká tí, sua ŋa kɛ́ɛ yɛ̂ɛ kɔ́li ní fɛnɛ sɛŋ mii sua; dí maa félai. Kɛ́ɛ zuai ŋá gɔlɔŋ dí- dí- dí maa fé féla ní da a pɔ̂ri kɛ̂i yɛ̂ɛ Samu, Samu ká tí. Gɛ̀ ní kàli ŋwɛ̂i káa feerɛ, kpɛ́ni fêi, sɛŋ da a kɛ̀ kàli pôlu gɔ́ɔ ma félai, kɛ́lɛ sɛŋ da a wàla kɛ́ bôlu, a gbɔ́ɔi tãi siɣe gɛ́ sía. Zua ŋai ŋá gɔ́lɔŋ dí támaai, kɛ́ɛ pîlaŋ sua ŋa kélee kpɔ́ kɔ́ɔ ma félai. ŋuŋ kpîŋ ɓa ŋɔŋ a kɛ́ dí pôlu. Tɔ́i <hesitation> sua ŋa dá ni ŋa <hesitation> bîlaŋ sua ŋai díkaa ǹɔɔi sui a kɛ̀ da ni ŋa ŋɔŋ fé dí pôlui, dífa kírɛ siɣ nɔ́ tí. Ǹyaŋ zɛŋ a gɛ̀ <hesitation> sua kɔ́ɔ ma kɛ́ félai, sua káa nɔ́ yɛ̂ɛ núu, zɛŋ a gɛ̀ núu kɔ́ɔ ma kɛ́ felai, ǹya ɓa lé? zɛŋ da kɔɔ bôlu. Bere nɔ́ ɓé gáa la <hesitation> a sua ŋa ǹɔɔi su. Sɛŋ kɛ́ɛ yɛ̂ɛ Samu ní. Samu ni dí kɔ́ɔ ma fé féla ní. A mɛnɛɛ kpîŋ í ŋɔŋ pú dí pôlu, naa kpanaŋɔɔi dí sîai kpanaŋɔɔi, kpɛ́ni fêi, da kɛ̀ ɣálai a bɛlɛ. Zua ŋai ŋá gɔ́lɔŋ da ni ŋa ká tí. Kɛ́ɛ ya gàa kpɔ́ <hesitation> maŋ zɛŋ a gɛ̀ sua kɔ́ɔ ma kɛ́ félai ǹya ɓa lé? Ǹya ɓa ŋɔŋ kɔɔ dí pôlu, ŋuŋ kpîŋ ɓa pîlaŋ sua. Kɛ́ɛ zuai da kɛ dîa kɛ̃ɛ sua dámaa ɣele kɔ́ɔ ma fé fela ní. sɛŋ kɛ́ɛ yɛ̂ɛ wolo ni okay, dí kɔ́ɔ ma fé fela nɔ́ tí. Sɛŋ kɛ́ɛ yɛ̂ɛ kwala ni, dí kɔ́ɔ ma fé fela nɔ́ tí. Maa sua ŋai ká tí ŋá dí- ŋá da ni ŋa kɔ́lɔŋ kɛ́ɛ dámaai lɔɔ̂i.